Ty fikafika amy fanonoa fanononoa hena. Mangalaky vy, vy le tapatapahy hena iny, le atsofotsoky amy vy iny eo le atao amy afo eo. Zay ro atao hoe saly hena, manao saly hena zany. Misy kea manao hena saly. Hena saly zao mangalaky katà, katà iny alà le atsatoky amy fasiky eo, le hafanà afo iny avao ro mahamasaky raha iny. Misy kea misy koa moa sasany tonga de atany amy afo eo avao hena iny fa tsy asiany raha mitanjaky azy le avalibalikin'ny avao i lafa bakeo.